Toetrandra ndrô a Aostraly ao zen̈y bakay fa miôvaova miôvaôva <hesitation> misy lerany izy mandomando, malen̈y, misy lera dezaira maiky. Karà zen̈y zen̈y amin-drô an̈y. Miôvaôva karà zen̈y zen̈y arakaraka vanim-poton̈a zen̈y desambra firika fevrie abôka iô ziain firika moà do.